ra qainataxalec so nallec nache qainat asa aso ilotegue ñi nmenaxanaxaqui ra neguetoñe lasheue ra ila'a ra nalotalec nache iache enauac ca qaiuetaique yem lma' cam lhuenec ca nallec

Aýem huo'o naxa da semeteetac ne'na nanaxanqa'pi huo'o ne'ena nanaxanqa' qoýaale na hualoq qataq huo'o na nanaxanqa' qoýaalec na 'auxa

Yem ima' le'enaxat Chaco qaq ye'eye Chaco iataqta qaialoqta ra auot qaq ne'enaua naxa'te iataqta ndotec na ntap napaxaiañe qaq que'eca latomaxa iataqta qaialoqteguet nataqa'en

Na ilogue nam chaalataxac nache na huo'o ra nateteguet nam nauochaxaua nache huo'o ana lqataco ra am enega enac iataqta qaica ca l-lla auacona ra ana paxaguetac auo'onaxan mashe am qaiachaxatega se'eso no'on nqaic ye na'aq auaiamaxatec ca napaxaguenataxanaxac so qarataxala'

Aýem da selo'ogue da ýioguiaxac nache sa ishet da camachaqca sachec ndotec da sachec nam ne'ena no'oita nallec sa ishet da ýaguec que'eca toue qataq ne'ena nallec qaica ca ýataqta huetaigui ne'ena l'cheta

Aiem saxat som eso aiem iapaxaguetac ñapaxaguenaxala' aiem iapaxaguetac ra no'on se'eso lapaxaguenataxanaxac aiem iapaxaguetac ra ñi'ipiaxac io'onataxanaxac qaq nagui nache qaq nagui nache ico huo'o ra ñetonaxac ra tachigui iauel so na'aq aiem iapaxagueta'apec qaq nagui saiamaxañi qataq samachiguiñi

Sa'amaqten ra onolec re'era lviaxac na piguem cha' huo'o ra qaioqtache ra nvi' so nala' laco'oña

Da ivita ca iañoxoqui nache huo'o ca siiaxaneuga ca iqaiañecpi so'otac ca qaraponaxac qataq qarquiaxac lta'araic

Aýem qomle'ec qaq naua ýi'aqtaqa l'enaxa't qom l'aqtaqa sachegoxoto'oto se'eso iquedoxonecpi iqueroxonapi icotelpi ýiapiyilpi qaq nagui ralaxaic ra saýate'n naua doqshe l'aqtaqa sa ishet ra ýapac qalaxayi cad'acolec ñanomau'alo

Eye imaa que eca alo chetaague da roc o' nache huoo' ca l'lia lcalya la nohole lasoro , co latee nache enaguaq na da cailotegue ca aca roc o' da qaica qamchaca nachalataxaq

Aiem ra io'ot ca ilagaxayec qataq samachiguiñi ra huo'o na io'onatac yo'oqchigui so'onataxatac cha'aye re'era ionataxanaxac ñaquittaguet ra huo'o ca saconguet anoq lasheue

Da laqtaxanaxaq so huau qalquionecpi eta Ietaqta ndoteq añaxaicpi qaica qa ivecteq qaiqa ca saha'non ndoteq da lasapachaxa na naa' cahuataguet na n'te nache uxute nottesheguem nañamaxateq ihehiamaxatiguiñe na loquianaxate l'cheqneq enauaq na lentaxanaqte caiqa ca l'lia cailaque ndoteq ualeq na nenaxa shiguiaqpiolec cataq napaxaguena na da huoo' qa adaqtq ioctaha da ahesa unoleq so laqtaca so qaitataleq ipaqchegue cata huoo' na canchiguiñe nache vanhuachegue camachaqatee' na nollecolec ca eca canclaxachegue cam machiguiñe lamaeeq so naa' caica so canbane so laceguee' ca la maeeq huoo'

Ca yaqataxac ishet da samen ca ñauochaxaua nache sanem da 'eeta yetaqtaa 'anapaxaguena de'eda yoqchigui l'onaxataxanacolec yi na'aq qaq da huo'o ca 'aldaqa nache nataqa'en aua' añi paxaguenaxaqui yoqta 'auayamaxachiguiñi enuac enata'e alhuenecpiolec analocteetañi yi'iye na'aq saishet da sanaxayaxana ñi 'adta'a 'adate'e 'adapi' 'adaqome cha' nache naua ndotrec da 'am datataapegueta ye na'aq qaq que'eca lqataxac na maiche yi'oqchigue 'adaquianicpi nache nache naua na yoxottape ye na'aq nache 'anauane ca 'onaxaic mashiyaxac

Hua'a aýem ram saxat da iuoshaxac qataq nam ena qarhuo'pi qom nataqaen huo'o na maiche aloq huo'o da maiche lhuoshaxac nataqaen qalaxaye dam era qadhuoshaxac naxa huo'o naxa ra qaica ca yo'oqchigui lapat qalaxaye que'eca nhuoshec ra qaio'ot ishet ra qaiasaxañi ana chochac ltañole qataq arai, ana batata, mandioca iotta'at na laleguepi nataqaen nache da qanallic nache ico huo'o lapat que'eca lalegue

Yem ima' hua'auchiguiñi le'enaxat Chaco yem eye ima' Chaco iaqaqta qaialoqta ra napo huo'o naxa ra nvi' ne'ena napo iapagaq qataq ra huotaique auot nache iataqta anac ne'ena napo igo'pe ra aulota'aguet cha'aye napalñi ne'ena napo

Aiem na selota'a naxa shiguiacpi ra sivi' ram iañoqo' Chaco huo'o naxa ra selota'a ne'enapi caipi, taxa huaacapi, qaguetapi, quetacpi iotta'at nam selota'a naxa shiguiacpi